औं बिलकुल, निंगा नु टीमू एक दूसरे ऊ प्रति समर्थन रौंग <hesitation> सहयोग भावना लान ज्ञाच। निंगा नु आइदु ताकत रोंग कमजोरी पोंग समजेन ज्ञाच, दो होदो अनुसार कामोंग लान ज्ञाच। हुजु ओबोल बातोंग नीज, टीम स्पिरिटु अलावा निंगा नु टीमू अन्य गुण ली खीम ज्ञाच। सफलताऊ ओर निंगा नू फिलोक, निंगा नू टीमू नवारा रोंग वेस्नात्मकु भावना मजबूत लान ज्ञाच, दू विचारो नू थासमो, कामोंग लानमो आदत ली शेनमो ज्ञाच। निंगा नू टीमू द्वा सारी योजनाए नीच, नए प्रोजेक्ट नीच, कामोंग लान ज्ञाच, नए ग्राहकु आकर्षित लान ग्याच, सेवा लान ज्ञाच, बेहतर कामोंग लान ज्ञाच, उत्साह लान ज्ञाच, भविष्य बारे आशावादि नीम ज्ञाच।